Alenii kutik ne king'ale papa nenyunee ak mama, sigikchukii koo kinang'alali tugen, koo kogoo ak kugoo, koo king'alali tugen kipa tugen tugul koo alen kiginai tugen missing'ii amuu kii sigik chepo kimasin ak kimasii koo king'alalii kutit ap tugen kunotog koo kiapaipachii misingii anet agot laak chuk kong'alal tugen kunotok.